So tawi aɗa yiɗi ustude lamɗam e ɓanndu ma, <hesitation> waɗtu ñaamde ñaamdu hecciɗndu, ngusta waɗde lamɗam e nder ñaamdu ma. Tawi njiɗɗa ko wela, ƴeew goɗɗum ko mbaɗɗa hen wayno puɗi en, mbasaa waɗde hen lamɗam.